Mi penso che se son tante palanche vaggo à domandâ conseggio à un avvocou, à un notäio che me levan quæxi tutte e palanche e quello ch'arresta, fòscia, unna çeña in quarche trattoria sgabeccia di vicoli. Se invexe arrestan tante palanche me piaxeiva dâ in beneficensa a meitæ a-o Gaslini e l'atra meitæ a-i mæ familiari.